oyi miniyan a o jo ho waa benɛ hin po o tuwi cuwa mumɔnnu ho sunu-nɛ ɓa wero eshɛl joro sunu ho din o wee se ama be ho to'o waa a o jora dɛdɛ dɛdɛ ma ɲu'in donk benɛ hin a yo ji mu ɲun-sin to mu waati so o ma wee se eshɛl a ɲanna o ma'o